Ja ntaka´auuyo in, in ve´eyo in cuarto sua chi sinaga xinakata nakete va´ayo jika ve´e sua sua tente ntiryo ku ja taka ja ntutete in chaa kua no ku sua ntintuo o xi cemento jito pintura te suate skaana varayo pintura sua te tiita nu ji in iyo in, kun kinte vao brocha te sua ji brocha te kudayo ni to jita ve´e sua sava na keento inu, <hesitation> sua kuja naka´ayuyo.